מ'זאל זיך פאראינטערעסירן וויפיל אנדערע אין דעם פעלד פארדינען, און ווען מ'גייט רעדן צו דער בעל הבית זאל מען מסביר זיין פארוואס דו האלטסט אז דיר קומט זיך א גרעסערע געהאלט דורך מסביר זיין דיין עקספיריענס אדער דיינע אייגנשאפטן, ווי אויך איז וויכטיג צו זיין אפען צו די געדאנקען וואס ער האט פארצושלאגן אפילו מען באקומט נישט אלעמאל דאס וואס מען האפט אז מ'וועט באקומען.